<noise> Ilava anio izao da mety sarosarotsy avao satria <noise> tsy da fahta loatsy a Madagasikara eto ny kombariky. <noise> Fa henoko avao izany tamin'ny boky hoe Lavakombariky fe tsy da haiko loatsy izany ho oe akory ñy fampiasa azy. <noise>